So mi jadowo ko foɗowo gaɗa ba satire goo mi lotay kolte am, mi wogga. Ngam mi yahaay dambordu. Mi yiɗa bo mi yaha e tundi raa bo kolte am ɗe fuf nde ngodi tundi.